ɓa taɓoza ɓa funubiri ɓa ɓa papiyon-ra ɓa kokesinɛlela ɓa suwa ɓa wosonu boza ɓa hɛ'ɛbiyo maba taɓu hinni -hinni ɓa boni matete